Mba tiako koa raha mba mahazo fisondrotana ohatran'izany aho dia izay no ilàko ny hevitrao hoe ahoana re no mba nahatonga anao tamin'izao toerana izao e?